Yo'o na taatui xiinto, ys yo'o ku i'in costumbre ñu'untu ntavi ya yoo kixantu kixai sukai yoó'va, suvai kóo'va ya yoo kuai loo taxi ntaana taxina loo nujuni xixvantu, taxi loo xitava ta sakui kua tu xini niñu yoi xii xini kuaya, vaa chi ya yio yavia yo yu'un kuantu yiavi yachi yoo yvi ñu'untu yayoo kua sukuanui se'ei, kuntaviyu sukuani se'ei sakuu xa kuananu se'ei nu'u xianuna kunanutana, xiana ntukutana loo xixi yo'oi xina ika ya yo'o kumi'ya kaa kantuu ñu'untu, saku xa kunitana koi i'i ña'á xina saa kachina, <noise> saa kona xii tukuna se'ei saa kixina kojmi kiji xikatana tatuuna saa xini ntavitaina taxi i'i se'ei kua xiina, xianitana i'i sintiki loo sukuxinai saa kua se'ei saku nixiyo viko chakatana ntiayu'va xixitana ya yo'o kuii mia kostumbre ya kantuu ñu'untu xixitantu sa kua kua kixi kixiana loo ku'kuava vikona kuali yo'o. Tantaana ra kukaa ña'a kastontu tuya kuantu xii se'e tiajantu loo ntukui na xikua nixia, tukuna i'i xianu looi, kua'a kastoi kuanta ni chikai xani ta uni ka'a sintiki, xixina saa takii se'ei vichi va'a yioña kuvi iniñantu vaa ntikoña, vaa sukuaña ña'a xixi yioi xiña sa, vichi ra vaxi tuku mi vichi ra nixiyo i'i viko ntii'ka, ni xiyo iitintu nixiantu xaa iti tu'untu nuju nima, nixiyo viko ina nixii kama ra i'in kixi nixiyo itana'ka naxa ita komi ka'a tukuntu xii ika tiaya tuva i'in kifi ni kifi kanu i'i xia yojo saa tu'untu iti mina cheje ya i'i ntiiri yaka kua tu'untu iti nuju na kuali filia na vali kantu xia aja filia na cheje ka'antu xii ya i'i xiaari, uvi'ri misana saa tuu tukuntu iti nuu ntonina nu nixina ika kuantu tu'untu iti aa kixinatu yo'o viko ta itu viko suva kua ninintu loo tikasuta loo tikuajava taku ña'a ninintu nixantu ve'e taku tatai, nana na tiaja nixiantu nichiomantu yoo xiuxia yoo, yavi xuxa yo'o uni ciento yavi kilo xiuxia ya yoo xika xiintu. Ntiia yoo xikantu loo, loo, loo, loo chiomantu nuju itana ya yoo kui kostombre ya kantuu ñu'untu yio ntuvi'ka i'i kixa kutuna ii kua'a yoo toso yo ita ini ve'ena yoo toso ye'ena <noise> yayo kua takantu nima nima yuvasintu chintenantu kachintu, chintenantu ko'o i'i kue kanintu kue neteentu ya yo'o ku viko niya'a mi takaa, yoo tuku vaxi viko t-ñaa kuu varatupe x- xaa yo'o kua koo tuku i'i viko uxiuvi'ti diciembre'yo vaxi tuku i'i ñaka, yaka kua ko'ona tu castillo kaanti castillo, kanti xia yu'unaka a i'i ciento a uvi ciento saa kakinaa, castillo'na saa vachi masika uvi masika a unira ntativira ispra misa sntintu vik tuvi naana viko si'iyo kixantu te'entu, ta nixaa i'i tuku viko si'iyo guadalupe ra, <noise> ika vaxi tukua ii xaa kisi a marzo saa xika tukuri ko'o viko ya kuu pascua ika vu ya vaxi, xina viko ya kuu ya viko ntikaa ka'ana xii, naana viko ntikaa fabrero saa vaxi viko iixi kiñaa ta kuva kii viko iixi kuaya ti- xisuu tantu yoo ya tiutia na'a koo tantuu. Ta kaxiuvi kuxitantu i'i xita a uvi'ta kuxiañuntu ta xikuaja saa kuxini vaa tantu loo ña'a tifika kuxitantu vikko iixi, saa kuiti kuantu ta nixia uxa xierni saa kixia mii ya yiuvao kachina, xianinara ñu'utu takaana santa cruci ika ixiora naana vikora <noise> vaxina tixiaa, vaxina ta chikanuu va'antura kuantu ve'e ñu'u i'i koj u'un kij kakuntu ve'e ñu'u tasa kanuntu tatao ntioyi, cristo ka'antu xiira tiaka kura vaxi mii viko'ka ta viko yaa ti- ti <hesitation> ya viko ti chele kachina, xianina chele yoo yayo ku viko ntukoo tukua yoo xaani kiji tixia tukuna ntitu'u xaa kiji kakunaa, tixiana ta i'i uxi kaa kiji kakuna tavana viko, tikutu ve'ena ta ve'e, ta ve'e, ta ve'entu koona tixiaana, naka kuna naana viko nuu ntentu saka i'i costumbre, tantii xiana chiyo ntaku tana kivi kanu mii misa tuku, mi chele kantu xiiri yaka kuya koo <noise> kixiantu kaxi tantu ntaku, saa niintu ntaku saa vaxi sintiki saanana kayutari yoo'ta tuniri kachintu, su koo kunta iniyuu chi kutuva kuakuai tatu'ui mi tu'u sa'aka tu'un ntavi kuiti kaai, tuu ya tuniri ika kanina tu'uni sanana xaa. Miiri xiani tu'uni saa xi'i tana yio viko, saa kixiana ta kuaja kuva i'i kau'un xikuaja kixiana ntana nta'a tu iku kachina tichi i'i tuxa xa'aa kavana sataru ika kua tantu ntonintu chixiantu xa'aru ta i'i tiempo tixianto ya'aru yo'ora saa kua ntoonto na kuvinto, tixianto nuju ixiñu kachina tana tixianto ra kuunto nuju ixiñu tixianto kachi tukuna xiintu ika kuantu tixiantu'ka, saa ntuvivaa nana viko saa vaxina kuu <noise> xitaka tonina tixiantu, yoo viko ya kuu viko chele saa tikii tuku niyaa yaka, sa koo viko pascua vaxi ñuju iixi ramu kuantu takintu ñuju iixi, yaka'ra ta vaxi safi kini loova xiamintu koa xiaa tachi, taku ya pascua tiya'a viko koo su'untu ko niya'a viko iixi, ika ti'i tuku viko pascua, ika tikii tuku viko julio vaxia, julio oko u'un julio saa ntii tuku viko kaa mintu patron kaantu xii santiago tiaka kumii tie kuu patron ñu'untu, tasa kanuntu'ra tiaka ra kuuna uu uni marton kunaka ra tixia mii sintiki xianina'ka tasaa masica vixi i'i, i'i ta i'i iñu, uxa naa masica vaxi, vaxi na tixia na payaso ka'ami xina chi tuvai ntatu'ui ra payaso kaai xina. Vaxi na santiago kaa tana xiina <noise> uni'na vaxi i'i i'ina kuu marton naka tixiana'ka, kifi oko komi'ri saa tikina ita, tikina iti naanu tu xaa iti naanu tuka kuru sokona kuana xii ita, ntuvi kuana kanti castillo kuaa ita tiji kachina i'i tivi nanu sokona kuana kava ntuuna ntii ntuvi saa kakuna xii ita saa kuaja, sa kuxina tiayu nitufi yo loo tuku tiayu kuxina saa tatiutia musica ya oko u'un kulio saa'ka i'i costumbre ñu'untu yioa sa ika tikii tukua'ka ti'i viko'ka, tikii tuku viko xia'un septiembre tasa kanu tukuna viko nanu saa takaki tuntu xiu'un ciencuenta, i'i ciento yiaki tukuntu kiina tu'utu. kina tasa kutuna na naanu kuis kachi tu'u ntintuna vaxina nanu, na tikii yuvi kachi tukuna kixa kanu tukuntuna'ka <noise> yio tuku vikona'ka kixantu xiina ya yo'o kumia kaa costumbre ñu'untu, ntuvi ka'aya ya yoo kua ntuvi xinintu, takantu tioyi, takantu nima yoo tasa kantu'na na yoo kuna chintentu kachintu su yaka kua <noise> ntatuui xiinto kuninto kunta ininto xia'a ya vaa kin- tasa kanuntuna'ka yaka kua yio ñu'untu tiiya ku- ka xii kixantu naa ntavi kachiñuntu. Ta yojo kii, yojo abri saa kixiantu chiintu, tavi ñuu'ntu <noise> saa kixiantu ku chintu ra saa vaxi ituntu tiutiaya ntuvi kachiñuntu yaka kua yio ñu'untu, suu nii ña'á kuali kuna kuaantu kachiñuntu chi kuntavintu ñu'untu, koo chiñu ñu'untu kuntavi ntantu ñu'untu ra ni kuali se'entu ra kachiñuna xi'intu, kuchei vichi ra kuai tiiyu loo pala santai ñu'u xia itui kana ntixi yiaxiyu, yaka kixai yo'oi nta'tui xi'into.